<hesitation> Classical music kan tihian manlai lak, laluitina ania. <hesitation> Tunthlingin mitam takin an langai thain an ro em em ani. Hetieng lam, <hesitation> siem thiem lar em em tetu Mozarta te, Beethoven te ani. Misom aitam thule thalama duimiten in rolkomin orkestra tin an sachin ani. <hesitation> Hetieng ahitsuan teltsasang sang, vailin te, piano te, flute te an mang trin ani. Angai nomin mitam takin hadam nan te pon an mang trin ani. Hengh la tihi, mun lian puipuia an sachin ak, concert halla te, opera house a te an sachin ani. Hemi mang hian thule lak mitintetunga ansatsuak trin ha, kei pon ngai nom kadiem em sel trin buk ani. <hesitation>